Igga mi wolwida e tagu e woyawol, nde mi lilan-mo e le- e mesees, ngam mi tabbitina lilal am yahii.